No egaq iks ei saaki häste restoraani muudu süüki tetäq kotoh. A no ku sul um retsept, ku sa saat sääntsesama retsepti ja tuu perrä täpsähe tiit, noq, sis vaest saat.